Taa jonngai geroogal arande ɓaawo a hirsiingal sey pattina njiyam ngaɗa ngal to nder sey itta mbibeelo kon ɓora laral ngal itta ɗitte ɗum itta tetekki ɗin, itta ko ɗume layɓa ngal boɗɗum sey ngadda fotiire ma njowa to hiite ta yowi fotiire ma gadda nebbam ma gaɗa sa'a ɗam gaɗa albasaaji e kaɗɗe e koɗume fu sai gadda giroogal ma gaɗa alaangal ngal jongo nga.